Tena zava-dehibe aloha satsia agnanavako zava-dehibe anazy <noise> zaho zao anisan'zay olo maro nama, mana nama zaho andeha ekôly aho e, lefa avy ny ifankahitanay ataontsika hoe am-piangona agny, mana nama koa nefa am-piangona agny satsia zaho manko choraly koa, de ilana zany le izy e satsia mba tsy very mandeha anao lafa agny andro andehananao na ambanivohitsy zao misy nama koa marobe zany gny nama; io zany avantage ilana zany le f- fahamaroan'ny nama satsia magnampy anao nama na an-kafalia na an-karatsia, ilànan'le fanana karaza-namana zany satsia tena magnampy bebe kokoa eo am'fiaignanao ny fagnagnana namana.